Marci ë moi çë thon se isht e qaset primavera, zën fill e nglaten ditë, zën fill e ngrohen ditë e si sos marci jarrën primavera, e kur jarrën primavera ë sempri një gjellë e re.